Kua apirai, öëkavi, jare guiropo vaera möpëtirämi, jaeko yamboeta, yaikatutavi kua apirairegua, ɨpora vaera oyeesa, jare oipota vaera omäe jevareta, yerovia rupi